من شركة الشباب في الامور السياسية مهمة لانها تساهم في تشكيل المستقبل واتخاذ القرارات اللي تؤثر على حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام. لما يشارك الشباب يكون عندهم فرصة للتأثير على السياسات اللي تخص التعليم والوظائف والبيئة وغيرها من أمور مهمة بعد المشاركة السياسية تفتح لهم مجالات للتعبير عن ارائهم والمطالبة بحقوقهم